Xeⁿ na nlatiuuya cantyja ꞌnaaⁿ quiooꞌ na mꞌaⁿ wꞌaa quiooꞌ na tijndeiꞌnaꞌ na nncjaañjoomꞌ nꞌo̱o̱ⁿya joꞌ catsueꞌ ñequio chmeiiⁿ ee catsueꞌ jom mayuuꞌ na watsom quia na natsjom sa̱a̱ jeeⁿ mꞌaⁿcjeeñe meiⁿnquia xjeⁿ na nleicꞌuaa aa na ndyo cwii tsꞌaⁿ aa na ndyo cwiicheⁿ quiooꞌ oo aa na nleicꞌuaa na matseixuaa xꞌiaaⁿꞌaⁿ cwiicheⁿ nataa oo cwiicheⁿ tsjoom na waa candyooꞌ yuu na jom macꞌeeⁿ joꞌ chii jom mꞌaⁿcꞌeeñe meiiⁿ na nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ na watsom natsjom sa̱a̱ xeⁿ na nleicꞌuaa na nncwjeeꞌ tsꞌaⁿ jom mandiñoomꞌ malcweⁿ ndoꞌ mantꞌiaⁿꞌaⁿ oo matseixuaⁿ chaꞌ na nntseiñe tyꞌoom na waa ꞌnaⁿ na cwiluii aa na tyjeeꞌ tsꞌaⁿ oo aa na tyjeeꞌ cwii quiooꞌ luaꞌwaa na mantꞌia cantyja ꞌnaaⁿꞌ catsueꞌ ndoꞌ mati cwiicheⁿ quiooꞌ jeꞌ na mꞌaaⁿ na wawꞌaa chaꞌxjeⁿ na cwilꞌuuya joꞌ nmeiⁿꞌ ndyumeiiⁿ, ndyumeiiⁿ na jndyetindiiꞌ na nntꞌiaꞌ joona naxuee mayuuꞌ na jndyetindiiꞌ cwindana ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na ljoꞌ ee na mantꞌia jaꞌa na joona quia na cwilacaandyetina joꞌ quia na natsjom tiliuuya chiuuwaa na luaaꞌ tandoꞌna mati ee tquiacheⁿ xjeⁿ na nntꞌiaꞌ cwii chmeiiⁿ naxuee. Na manoom oo na mawjaaⁿ quiooꞌ na nlqueⁿ meiiⁿ na mayuuꞌ na wawꞌaa nlꞌuu cwilajndaaꞌ nantquie na nlcwaaⁿꞌaⁿ sa̱a̱ meichiuucheⁿ jom malꞌueⁿ ntꞌomcheⁿ na nlqueⁿ malꞌueeⁿ nantquieꞌñeeⁿ aa na naquiiꞌ wꞌaa aa na tsꞌom nataa oo meiⁿnquia joo yuu na jom joꞌ nnda̱a̱ na nntꞌiaⁿꞌaⁿ na nljeiⁿ ꞌnaⁿ na nncwilꞌueeꞌñe quilꞌuuyâ njaaⁿñe na chaꞌxjeⁿ quia na naxuee nntꞌiaꞌ joona cwintyjo̱na chcwaⁿ nmeiⁿꞌ quiooꞌ na na manom quiiꞌjnda̱a̱ ndoꞌ nmeiⁿꞌ quiooꞌ na joona ya nntquiina cwitꞌuena quiooꞌmꞌaⁿꞌ naxuee sa̱a̱ na mantꞌia ja ndoꞌ na maquia̱ⁿ ja cwenta joꞌ na joona jndyetindiiꞌ na manomna quia natsjom na mayuuꞌcheⁿ tiljeiya aa ee na cwilꞌueena ꞌnaⁿ na nlcwaꞌna oo aa waa cwiicheⁿ nnom sa̱a̱ quiawaa ꞌñeeⁿ xjeⁿ na ya nleicꞌuaa aa na xqueⁿ wꞌaa aa na tsꞌom nataa cwajndii jndye cwilꞌa ndyumeiiⁿmꞌaⁿ ñequio ncꞌiaayoꞌ aa na cwino̱ⁿndyeyoꞌ aa na cwintyjo̱yoꞌ ncꞌiaayoꞌ sa̱a̱ cwilꞌayoꞌ jndye na quiawaa hasta nntseityꞌuenaꞌ tsꞌaⁿ ljoꞌ na nntseityꞌuenaꞌ tsꞌaⁿ ee cwajndii jndye na cwilꞌana quiawaa matseijomnaꞌ na ndoꞌ ntyjiꞌ na tsꞌaⁿ matseixuaa sa̱a̱ xeⁿ nlqueⁿꞌyaꞌ cwenta joꞌ na nljeiꞌ na ndyumeiiⁿ aa na cwino̱ⁿndyena oo ntꞌomcheⁿ ꞌnaⁿ na cwilꞌana. Sa̱a̱ nmeiⁿꞌ ntꞌom quiooꞌ na matseitiuya na jooyoꞌ jeeⁿ mꞌaⁿcjeendyeyoꞌ quia na natsjom jeꞌ jeꞌ xjeⁿ na nlatiuuya chjoowiꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ chaꞌjeⁿ quiooꞌ na mꞌaⁿ quiiꞌjnda̱a̱ cweꞌ ñꞌoom quindiya na quilue nnꞌaⁿ na quiooꞌ na jndyu chioꞌ mati juuyoꞌ maluiꞌyoꞌ quia na natsjom na malꞌueyoꞌ aa na nlcwaꞌyoꞌ oo tiliuuya ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na jom naxuee quiawaa xontꞌiaꞌ jom sa̱a̱ quilue nnꞌaⁿ tsjoomya tsaaya na nncꞌo̱o̱ⁿya chioꞌ joꞌ ꞌoona na jnda̱ teijaaⁿ na ꞌoolꞌueena chioꞌ mati jeꞌ quiooꞌ na cwilꞌuuyâ casojnda̱a̱ jndyendye nnꞌaⁿ cwiꞌoona na cwiꞌootjaana quiooꞌmꞌaⁿ quia na natsjom joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na natsjom cwiꞌoona ee na xjeⁿwaꞌ nnda̱a̱ nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ jooyoꞌ, nnda̱a̱ nntꞌuii tsꞌaⁿ jooyoꞌ ndoꞌ nmeiⁿꞌ quiooꞌ na jâ jeꞌ quitquii nnꞌaⁿ ntyjawaañe joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na meiiⁿ na tquia quiawaa sa̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoomya cwiꞌoona na cwiꞌoolꞌueena quiooꞌ na nmeiiⁿꞌ mꞌaⁿ quiiꞌjnda̱a̱ chaꞌxjeⁿ na chioꞌ, casojnda̱a̱ oo ntꞌomcheⁿ nnom quiooꞌ na ya nlquii tsꞌaⁿ quindiya na quiluena na mꞌaaⁿ cwiicheⁿ quiooꞌ na jndyu catscujnda̱a̱ mati quiooꞌmꞌaⁿꞌñe juuyoꞌ cwiꞌoolꞌueena juuyo quia na natsjom joꞌ chii nmeiⁿꞌ ntꞌom quiooꞌ na matseitiuya na nnda̱a̱ na nlatiuuya na jooyoꞌ manomyoꞌ na natsjom.